Mafan gn'a Inde am lohatao; <noise> fa lafa ririny gn'agny da manitsy; gny ry rivotsy da tena manitsy be. Da magnampy an'izay koa gny fahavaratsy <noise> somary magn'ora. Gn'agny moa zay miovaova satria somary misy toera misy voitsy; da misy gn toera somary misy ala. <noise>